بالنسبالي نعمة السمع ونعمة البصر هما نعمتين مهمين جدا، بس أنا أفضل فقدان نعمة السمع عن فقدان نعمة البصر لأن أنا ممكن بالبصر أقدر عن طريق الإشارات أعرف هما بيقولوا إيه لكن بالبصر هقدر أشوف كل حاجة قدامي أو هقدر أوصف أي حاجة وهقدر أتخيل صوتها عن إن أنا أتخيل شكلها.